Omamo uzaazo nowhere yoi ata no ode o woma viefe gbigho yo omamo vevazo no whe re you where wo omamo nwemo where jo ohoo no ore gwolo eme whe omara whe ve̠ je̠ jo̠ ohwo no o̠re̠ kpọ ahoofibo edhere a re̠ ta no̠ ohwonoo ro o̠go̠gbe̠ne̠ ovo oye re yoo oma mo̠ uzuazo reko oware yo̠ ve̠ no̠ o̠ke̠ ome̠ ovivuo ote je ke ome̠ ajowha evao obe e̠re na oza jo no̠ are̠ se lorne/ws oza na ohwo okiere ojo̠ o̠ rro ohwo ju hu riko o wo omomo uruemu ore fioboho ke ohwo o̠re̠ ro̠ akpo̠re jo̠ orono fiko oghene go ovo ho reko ohwo kpobi no ogbe̠ne̠ ma nyovre na ohwo abe no whe epono whe be nya no whe̠ bi ru na are rehiero dhese owhe ano omo nana re yor ohwo aezi owo ogho ke okpako o̠te̠be̠ ta eme kẹ okpako whe̠ve̠ rvo̠ unukpoto̠ Whe̱ re̱ rro̱ unu wole̱ ro tae a te no̱ owhe̱ ono̱ whe ue je yoi zi ezi are̱ ru oware kpobi ofuofi hu whe hairo̱ ofu ro̱kpahe e̱meke̱ ohwo ho, whe̱te̱ rro ofu kpahe̱ eme ke̱ ohwo, ohwo na te̱ rro ofu kpahie ke̱ owhe koye ho̱ ozighi udhedhe re̱ sai jo̱ ona ha ona no̱ ofu o̱ro̱, ofu ore wha ekpehre oware, o̱ re̱ wha ohwo kpe, o̱ re̱ whuoma nwo, o̱ re̱ wha egre je̱ o̱ re whae ze no ohwo ore wo ekpehre ejiroro kpa he oriue rie̱ reko a te̱ yo uzuazo̱ ere rokie̱, uzuazo no̱ o gba kiete woho epano obe eri na odhese rie ano̱ abraham a tedhese sie wohu ohwo no̱ o ki ere keme uruemu ezi no̱ o wu orue eriue rie erara no a be nyeivre o te sai werie o̱ te̱ kai ore, o̱ te̱ kai, ame ere ufo no̱ orejo whe re ru ogho̱ ke̱ ohwo whe te wo uzi me̱ ta no̱ whe̱ re momo ro ro ogho ho reko̱ whe te wo siobono roke̱ oriue ra no̱ a be be̱ oyena dhese no̱ whe̱ omamo̱ ohwo keme eware na kpobi na a re kele rie ke̱ ohowo evao odhiwo o̱ghe̱ne̱ bi kele ai ano̱ ijo o̱ghe̱ne̱ o̱vo̱ te hwosa ke̱ ohwe. Oghe̱ne̱ gbe make̱ hwosa ke̱ owhe̱ ahwo akpo te bowosa ke̱ owhe keme a be rue̱ uruemu ezi ra uruemu ezi ra na ọ re hwosa ke̱ owhe̱ u fo kere ohwo owo omumo̱ uruemu onọ re dhese evao uderue ahwo. O̱ re̱ whae ze no̱ whete̱ rue ahwo jo̱ no̱ a re̱ vi kpoho̱ isuesuna nọ a re ro ekwa roke na se ejo no̱ uwou ze ano fiki omamo uruemu ra nowhe̱ wo ano̱ ma kee okwa re̱ o su omai o̱jo̱ osu mai o̱ro̱ ohwo no̱ o wo ohro rio̱ ave̱ rro osu na rokei yo̱ ohwona bigi rie suna udhedhe o̱ve̱ jo̱ ewho na, o̱ve̱ te zio̱ ona na o̱ye a je ta no no̱ kpeno uwho kpe ogbe ukpo okiroro ukpo gba keme oki roro o̱ te̱ jiroro ke̱ owhe̱ whe te̱ fi a ho imo ewoma reno, ze reko me̱ rie no no̱ ro a te kera no̱ ma te rue̱ no̱ ime̱ no̱ e̱se̱ gbini mai ti evao oke anwaena u fo kere eware lue̱ nana ka ohwoho o̱ gba re̱ jarie okiroro re jarie reko whe re̱ jo̱ ogbano o re yo e̱me ahwo haha ogba no̱ o re yo eme ahwo ha obo ukie a hwo no̱ a who no a re̱ na reko̱ o̱gbu no̱ o̱ re̱ gaviezo̱ ro̱ke̱ okiroro ose kpobi o re te uwor o re rri emu so ohwo jo̱ be hyaze whe̱re̱ ro̱ omakpoto o̱ye ho̱ omamo ogba no̱ ma bele ke̱ oroni ko̱ e̱ gba no̱ e reroha erahaha ovo ere u fo no̱ a re yo uzuazo̱ o̱mo̱ te be rro ze u fo re o romakpo to̱ re o̱ gavi ezo̱ ke̱ ekpako rie o̱ gavi ezo ke̱ isu rie, gaezo ke̱ osegboni <hesitation> eh osegboni ra me re rue̱ osegboni ovo no o re ka ke eraha o̱mo̱ ho̱ reko a re̱ kpo̱ owhe̱ fikio edhere re whe yo emamo̱ uza azo̱, re whe jo̱ ohwo logbo evao ode̱ notha na whe biru onana ohwo a be rue owhe owha rie ze no̱ amo o jo je ta esejo no̱ me̱ re̱ ro omolo me̱ muhru ro̱ke̱ he̱ a te̱ rue̱ ahwo jo̱ no̱ a wo ura omu ziezi a vero emu rai rokai ano keme a sai te ro ero ro tei, ona bi dhese ho whe̱ yo ohwo ho ereghe̱ te ke̱, okiroro re jo̱ oyele gbe he̱ re ko̱ a ta no̱ ohwo na okiroro ore̱ jo oyele he̱ okiroro re̱ dao umutho oma rie̱ ohwo no̱ ereghe̱ te ke̱ no̱ oro koko oma rie ho̱ o̱ re̱ rue eware ho̱ o̱ rekpa o̱re̱ kpo eware ho̱ o re je̱ kpoho oko̱ o̱re̱ je̱ rerote okorie̱ ziezi. Keme oware no̱ whe̱ ru oye whe̱ re re whe kpoho oko ha whe re rue ore re he ene u fono akpo rejo̱ a re̱ hoo oma fiho̱ akpo̱ ho̱ efe gidigidi no̱ ahwo a behoo oma fiho nene o ti si uwhu kpai keme oware kpobi no̱ whe̱ ru whe̱ wo o sa obeeri na tai ke̱ oma evao obe o polo kere se ahwo erale sians ano ohwo ovo vue owhe̱ ho ha oware kpobi no̱ whe ru whe̱ re ro osa rie whe je̱ sei kpoto oje ta mo wha hai ru oware ezi ano keme eei gbe kpe owhe ha evao umutho oke whe te tere erere rie oyena bi dhese no omamo urue erere oware ezi no̱ whe ru na whe re terie whe je rolbe kpobe no̱ pol ovo na kere se uhwo efi fikipai owo avo ene owo avo isoi uzou rie ene owo avo eree o re we̱re̱ ome gaga ano uku oro urere imovo roro oware ezi, roro oware no̱ o wo o̱gho̱, roro oware no̱ o̱ viere roro oware no̱ o̱ re̱ kpare owhe kpehru Roro oware no̱ o̱ re̱ ke̱ evawere ano whe roro oware no̱ owoemamo ode re whe ruel ano̱ whe te ru onana oware nana re wha okpa rekpehru ze ere ofo no a re yo akpo oroni ko eware no ere wha emamo de ze na, eware no̱ e re wha eny aha ro ze ha, eye whẹre ru reko enana no ma be ta eme rie na e re wha emamo ode nud hedhe e̱ enyaharo i e̱ re̱ kparo owhe kpehro where yo akpona ababo idhoue keme no whe bru onanu oghene o rro kugbe owhe, o bifio bo ho ke̱ owhe, be hoo ke̱ owhe, obe tho owhe no omanwo kpobi keme o to ho̱ ere me roro no̱ akpo re jo whe te bi ru ere whe re rue no enyaharo ore̱ jo̱ eva roke ohwo reko ohwo no ore̱ hoo oma ho̱ efe gidigidi o gwolo fe̱ vere me̱ gwolo wana nya edhere na verevẹre remete obei verevere whe benya okekele haijo ha whe benya emuwou ro ruo obaro a ta ke̱ omai no eroreghe be rue eroregbe bi rri rie eria no̱ whe be nyana whe̱ resai tee hi esejo whe tete, whe rezihe ze he̱. O wha rie ze no̱ emo jo no̱ ma gbe je ny awo <hesitation> oke no̱ ma jo emaha emojo rie no ma gbeje kpoho isukulu a gwolo fe vere a re tho uji, a re ho uthu a te mu ai kpobo uwor ogbu udidede ese gbini rai re siobono ai kpozi ma bi kpo isu kpoho iwuhre na a re mu erohoho̱ ahwo a bise obe yo̱ a be̱ gwolo eware no arro kere overe ano whe te ru oyena whe te ke ohwo na ugho a ti dhe se ke̱ owhe whe re jo o hwo logbo a te ru a re de ebe <hesitation> a tede obe era e na a te renue re mu iruo ho̱ udevie ere na ede jo je ohwo ojo te vivia e ohwo no̱ ade̱ obe na mi na obe erae na ote viviae a te wha e kpobu uwor edhogu a te rehie gu edho a te bw kpei a te ta ke, no̱. Uji whe tho obe erae no̱ whe wo na whe kpoho ewu hre nrouto whe̱ je be rehie ru iroo na no a te vie i kpoho uwor odi o̱ te ria obel ikpe ezeza gba o kpozi O gbe wo opoho o te̱ je ko reghe reghe o̱ gbekri hi uwhu o te kpei keme iroro enya eeno yo ogbe rro omaha ha okpako no o gbe sar rue̱ oko warie muho ho ko diese ote jomuho na iwo a re nya ore iruo no̱ oje ru vere na o rero ore fiki ere ena ma re roro esejo ma je ta ke̱ emo̱ maino whabi kpoho ewuhre na wha romakpo ro wha mueroho obe rati wha sei ziezi keme ohwono ose ebe rie ziezi evao aruonwo egbene a re te nyete o a no o gwolo efajo̱ne̱ ono ukieze evao umuthoboha na igho ugidi who a re wane kpe ahwo ro re igho <hesitation> a bi kpe ahwo ro ro igho naoma dhe rai hi a weze iwourai he ena ozoghi oro a re jo ore who bi do a be sa ahwoikpe, a rro obei ho oho esegbini no i ye emo na na no̱ a be sa kpena gbe eno̱ e be ho̱ oho na oma dhe rai hi abedhe foko foko reko eno ere rote rai no̱ iyo e̱me ibe gbine a keria umowou rai dhe dhe a ko oma gbai ha oware ovu ovo biwai hi a bi muai hi a be dhe he̱ a be̱ ho̱ gbere he ozighi nana o bite Ahwo nana ha reko̱ eno emo be ho na evawere rro kei hi, oma dhe rai hi, arro awawa omo me nyaure so a ro̱ obei ho̱ no so o nyaue no enena a jo obei na rie kpe no me rie ha a jo obei sai kpe me̱ rie ha so a hwa rie oma me̱ rie ha a bi se emo na fiki eke ro a vu emo na wa no̱ emo na biyo akpo ozighi gbe akpo gbeku gbeku o̱ te̱ whae ze no̱ ese gbini jo̱ awawa ojo ro ma rue kpobi no o be ria umotho bonana omo kpobi no̱ owo areghe o̱ gberomakpoto ha o̱ te̱ ro̱ aro kele oriue rie emo no̱ 1 bi le ugho na le ha kpeno̱ whe̱re̱ igho na igho na vere owhe akpo no whe ze no ufo no whe̱re̱ yo ziezi whete wougho whe re jo umuwor ra re ugho na igho no̱ a rewo umuthobo̱nana igho no̱ a re gbolo kifie a re fi a re koye kai igho no̱ a wona a re̱ rehar ke esegbini rai hi a rehai fioboho ke̱ iniovo rai hi inio̱vo imoni rai no̱ a kele rai arehai oboho kar hi reko obo no̱ a re fiho ke̱ owhe kpobi ho̱ a re̱ sai kudi ke̱ owhe, a re̱ woeyea ke̱ owhe we re̱ da wha re vovo wha re̱ re. Wha re kpobo uwou no̱ arejo ru oughi wha rejo obei roro no̱ o re ru oma we̱re̱ ome eve̱ obwo regine̱ wo ugho o̱ se̱ rie bikpoho ewo oni rie bi kpoho ewo reko omo rie o rro obo ore bi gbolo igho kofie omabewerai ko̱ erere ve̱ te owhe evao oke unwae me rie vere no̱ no̱ no̱ o se te̱ ye oma omu nati wo obo no o rei fioboho ke̱ ose̱ gbonirie ove̱ kpare ose̱ gboni rie kpehru. O̱se̱ gboni rie no̱ o̱ je rue̱ uye gaga vere ore sio uye gaga be erue̱ eremu wuhre emo mai no̱ u fo no̱ o rie jo yo̱ ẹre ma bi wuhre emo mai keme ere ma gwolo no no o re jo roke omai fiki ere emamo emo ogbo nana wharo arokelai hi efe okpapka na no a be wo na, whe gbe rie woha whe re̱ wo etu no̱ o gbono fiki ere efe no̱ a bi je kpe ahwo bibru izou rai a re bro uwo rai eria no ota kai no̱ a ro ze a re ro̱ oma rai ze a re ro ru igho ano a fe no a de̱ okpi moto abede, a re̱ dhe na a be a he̱ na adhe erera ha a re je vovo ewure rri eware no a bi vovo oke anwue okue oye ese mai je hai vovo a jehai vovo ene ese je ha fo ese mai fipho orue he a je hai ri gidi gidi hi a gbi gi vovo eyenuha. O̱ re je vovo igbo ano̱ ohwo no̱ o vovo igbo luo igbo refuo ohwo ho̱ orue a re hai whoku emo na akpo na raha no gbe rro igbo vevovo ho imu iyibo no i kie ze eye abi vovo abi vovo abi vovo yo̱ abe ya yo abi ro gidigidi ode̱ no ukpo na me nyaku ojo o vovo no o te fi a kie o̱ te rro rri evao oto woho ohwono̱ o whu no a te̱ rro ekpo ereho̱ ro fia ko̱ ohwo nu owho no a re ro̱ ekpo fa rro uzu azo a rro ro okpo fa ere a te far a te fai gbin ero oh omano a nwa rie dede fiki efafa na ovo whe te̱ rro etee woho ose gboni me hayo oni ovo rie ohro ohwo na re je̱ re owhe̱ no fiki eware no̱ a re vovo akpo ogbo nana usu no̱ a benya o̱ wha oraha fiho ewho fiki ere o te whae ze no̱ o̱ se gboni kpobi no o wo areghe o re ta ke emo rie o rebru rai uke o re vai no̱ emo me wha ro aro kele omamo oware no̱ ozighi jo no o rro evao oto na <hesitation> oyibo jo̱ kie ee no̱ ajeje ano isukulu no̱ a re nya na wuhre no̱ abe nya na <hesitation> ano oma dbese gheghe o wo iruo ke ohwo hoko me̱ be no̱ ono ko̱ ma te be gwolo osu ewho mai jo̱ obonona ohwono okpoho ha ma te rehie roke̱. Ko̱ mate be gwo̱lo̱ osu no̱ ma re vi kpobo <hesitation> isuesu egometi logbo ko̱ ohwo no okpoho isukulu ha ma re vi nya kene̱ a belelie owha ho no̱ ijo whe te̱ wanie fe no̱ yo akpo re nona <hesitation> whe kpoho ewuhre hana ko whe je sio ewuhre bu enya whe gbe rie obehe whe sai kere ziezi hi whe sai je omamo oyibo te owha ha obe era logbo whe woho keve wheti ro kpoho eria no̱ ahwo rro whe ve dhese oma ra no whe gwolo jo osu ta no̱ ohwo no̱ o wo obe era logbo oy a re vi kpe kpei kpe isuesu o re vuhu oto mu o̱ ve rie oto ewoma ahwo egometi a re ro eno a sino, gbe eno̱ u fonono a re̱ ro ke ohwo keme ohwo no̱ o̱ rie̱ obe ziezi o̱ te̱ rro ogbe e ware no̱ ahwo tuaro a je ro vere a re̱ ru erai fiho o wharie zeno isoko oze hai ti kparo viene no ko osuno oje suomai evao oke anwae <hesitation> o̱ rie obe he o re kpoho̱ iwu o̱ kpoho eria <hesitation> isuesu no̱ a rro kee no̱ o̱ wha ze ri ti fiho ozo̱ o̱ te rehie ro̱ ke̱ ahwoofa kpobo̱ urho whe̱ te fie obei, kpobo olehg whefe fie ho̱ obei o̱ te̱ bo̱ omouwou owhre jo̱ fiho oto ula ano oyena aro̱ o te me̱ gwolo ahwo no̱ a re̱ nedo fiho ome̱ ezo ho̱ kpakiyo omamo owareno akerie kpozi oye okufieno na <hesitation> uwoo ewuhre ro a ke rie no o̱ wha ze o te fie ho emevo <hesitation> piki eke no̱ o̱ rie obe ha ahwono a rie obe who emevo rio oje evao ogbeno o̱ jo etee no̱ o rie obe ziezi o te sirie reho o te fie ho obo ewhorie oye omarie te jo obone he̱re̱ be no no ko̱ uwou ewuhre no̱ me̱ rro ze ro oje te he̱re̱ he̱re̱ be no ogbe te rue erei he̱ ote̱ zihe kpobo egom eti o te nyai no̱ a te vuei no̱ ijo abo rie fiho emevo no o te kee uye gaga keme o bi vuho inombaha yo̱ ebe erie obo̱ o bi vuho inomaha o̱ besai sehe o̱be saikere boo obe no̱ a ke̱ rie kpozi no a be̱ ro bo owure fiho emevo no fiki tsukulu ho̱ o̱ nya ha <hesitation> o̱, sai ta eme tei hi boo ahwo no arie obe no a kpoho isukulu no a kpoho ewuhre roho ahwo roho amo bovi no̱ a jo akpo okeyena te dhese kei no no̱ oware no̱ a be ta eme rie ma oye afiho obei na ote ahe o̱te̱ nyai reho ofa nyaze. Ute dhese no̱ osu kpobi no̱ abe ke̱ okwa osu kpobi no̱ abi vi kpoho isu esu o̱ re dina rie obe ere akpo ogbo na o re jo woma whe gbe rie obe na whe re jo omamo osu hu ena ho̱ omo hre no̱ me wo no̱ me̱ be ro̱ ta ke̱ emo̱ ogbo na a mue roho oto a mu eroho ewuhre rai a fi ero ho obe se re ajo̱ emamo ahwo logbo keme no̱ ahwo rro obo ewho-oyibo ru na emo owho jo̱ eno a bi ku ide ho na emo ahwojo ano oye nayo obo izi o̱ rie obo gaga, o re ru izi zi ezi o̱mo̱ ahwo kere ma ro re emo mai eje̱ jo̱ ahwo no̱ a re wo okpode̱ o̱nana ho̱ omohre̱ no̱ me wo roke̱ owhai.